Haa njiɗi ko fiyaa, ɓe njannde ko fayde e ngoodi, ko ɓuri woni daande, e teddungal e maayoowal. Haa, moƴƴere ngoodi ko ɓe njannde waawataa, ɗum weli fiyaa woni ngam waɗde ko saare be nder njannde mum, walla waawataa. Ko wonaa waɗde ɓe njannde waawataa, wootere faayde fowte.